ghan khunen yaani ghan ghudio hamaaa maan yenen ghan khan ghafsun mipira milah dhatheni world cup yedheni elfu lamaa kudheni sadhethii dhub dhekeni rashia dhatheni dhub ghan khan yaani world cup khan akamaa yaani ghamachu ghudio jirtiii yaani won birr hamtuthi dhufee dhub ghan khan yaani iii bolli akha dhansaa dhathee dhithi ijajethe dhub berre thanen abaa fudhethinen jarrr Germanii tokkit kombesun fudhethe dhuatan aminen ghaletheni ghan khan won dhibiaf hinkhumbu